हुमें एक तरह से रूटीन रखना बहुत पसंद है। क्यों कि एक तरह से रूटीन रखने से सारे काम आसानी से और समय पर हुई जात हैं। रूटीन ते हमारे एक मानसिकता पर दबाव पडत है कि हमन रोजाना एक ही तरह का काम एक ही समय, समय पा करनो है। आइते हमारे काम की आधुनिकता और विशेषता बढ़ी जात है। हालांकि फ्लेक्सिबल शेड्यूल भी कभी-कभार चल सकत है। पर या के मुकाबले हम रूटीन ज्यादा फॉलो करात हैं।